<hesitation> अब देखो पुराना खेल तो ये चे की गुली, डंटा, अंडी, अंटी ये सब खेलता था। पर अब ज़्यादा किरकेट को ज़्यादा वो चे आजकल का बच्चा खेलज भी खूब और किरकेट देखज भी खूब जब तक चल जब तक देख। रोटी बठीन सामन न खाय पर रोटी खाना नहीं जाएचा। उकाम बठीन इत्ता महान किरकेट देख भाई आप तो चोटा चोटा बच्चा न कभी कि कित्ता रन हुया। किना खिलाडी न काई बनाया, काई कित्ता नहीं। उनको सब पूछो तो उनको सब याद रहे इत्तो प्रिये चे किरकेट, असा त कबड्डी भी छे फ़ुटबाल भी छे सब छे।